﻿kan əbdamco bem be əmdan jlamiyane ada wujərəmso, na kuzguze əmdan wujərəmso, na kuzguze əmdan gawa wujəramso. əmdan bem be na kuzguzekci, ko adə karaton a makaranta, na kuzguze manyamon kwaci <hesitation> ii kalgənəmdo g jlawadha na tadkəədəkci ma paidan bem be wu jləməmco ii kəma, ko da gatfi ii galbaci bem be əmda va kootala ma internetənco, gətfa na to yaykak dalan gabade yarbutau na alaiyyatayəm gada wujərəmso bem be əmdan jlamu əmdan sakfətu ii kunau na yadəhau tawan bani ya səgək bem be akunən ədhakak duniya bem be əmdan va jlamu. kwaci ləmso amatən tee ya ye na kuzguzekci <hesitation> manyaan paddən na kuzguzekci balle bani təna manyaan bem be na kuzguzekci a makaranta, ga jii makaranta na ya tatkədəkci ma to agafa tə lamən əmnyanyi davaiyya. gatfi kunən internet na, gəlbəcu languages na a sawgade, yaykən əmnyan gwa kag bade a kunau, to talla gada wujərəmso, atə kak tadya kəman, əmdu gade va jləmək dalan za yadgwan əmnyalam na gə dahwu ben ii gutanyi na aci va jləmu na bew a passarate gi da zənəgi gabade gadtu ga bade, aci va jləmək dalan nanwan yaye dən amnyaw tawan yaye dən əmnyau tawan yaye dan əmnyau tawan tawan yaye yadgwali, təna gə kaza əmda va jəlmən mitin na <hesitation> kəma dəhan <hesitation> kəmaa sungabannon kasan captu va jləmək capənon na yay kək tala akci va dahwak ben ii gutakci ba, to bem be akci va dahwe gutakcəmsəno yay kən əmdən vadgwag turancənən vadgwak french amma əmdau daləna, əmsi adgwa, əmsi dalu na əmsi adgwa. to təna əmdan jləma dahu <hesitation> gabaden ii kunau na, to kaka jlamə yau kwaya koo da sau gade əmda va jləmək ben gi vadgwawum, ga dahu təna yadgwala gabade, kwaci atəmco ambanatawa ii kəma əmnyangwamso təlaməktkuwamco kag baderi atə apətəm har masəftək fuwan da səftə fuwan atə a sii zayəm, amma wu jlawu nawa nanuwa za wa dala gabadem kwaya, kwaci a dahwa wujərək badengwa ii kunək wujərəmso kag zamanəmcom kwaya, to tabbas ii kəma yaykən badeu a siizayu atə akəti nabe. gadan amco atu bem co əmdan daa da jlaməmcot ku atu blan huwa mina gaskwatəm. kwaci ii dan yaye nəjəra na kuzguzem dən ii dag bem be əmdan kuzguzu kwaci dək paidatkəla kwaci dək talla əbdan be be əmdan abdiyu ii dan ya ye nəjəna, əmdan əbdəyu na na zənak be nəkuzguzu, na kuzfuzu əmdan bambəbam bambəbam atiinau, ii dan yaye, ﻿kwaci <hesitation> əndangwa bem be vana va jləmək kəraton bem be cancu təlamən əmnya kag don ya ye to akci da dahwewa dalamcotku təlaməmco əmda va jləmumcotku, əmdan də dahwatu atə da kati akunək <hesitation> akunək təlamən əmnyan be ata kak duniya adahwak talamən əmnyana, əmdan dahu <hesitation> ajləmə ga jəre ga dahwa talamən əmnyayi ii gaku, to əmcotku bem be nazəne əmdanəngwa kwaci akci da sənooti tədyək kəman, vanayəm se dəg albəcən dan, atəmco wujərəmso anayi diiwa əlbəcak dan huwa, kwaci andək təlaməngwa kak baderi palamma kwaci atə adahwak təlaməngwa kag baderi daskwakwi a duniya har əmda ta səfta <hesitation> fuwan da səfta <hesitation> fuwan təlamtkuwa kag baderi atə a jluwii adhamco. to gadak nanu yu va, yu nəkuzguza na tabbas bem be nəkuzguza ale kwaci bem be əmdan əbdii y ale ii dan yaye nəjə na na kuzguze əmdan adən bem be gama nəsagu ale. kwaci əmda nəngwa də gane yuu bem be əmda jlamiyane əbdamco, kaka jlama yau kwaya na kuzguze əmdan bem be akci əzgam adan wujərəmso, akci da sagi ii kəma kwaci əmdan jaa na ajlamu na əmdan jaa na a jlamu na əmdan aban əmdan gawa, ﻿adən bemco kwaci əmco adahwa talla baden yau kwaya də dak, ajləmak dalan na da dali dək təlamətkak baderi, wujləma dalan dək təlamən ga apənon wu jləma tolamən ga nasaram, ya dala kwaya adali ga bade gadak nanaza əmda va jləmə wujərəmso talla gadan nanu mama badewda damam, badew də siizayam <hesitation> manyan ongwa paddən adan yaye anguwongwa gadak bemco təna əmdan jlamiya nəmcotku nəkfi dan yaye na yana jlami maanyan dalan ga bade amatən ga bade, na dahwa əmdan da kuzguzii əmdan baden, əmdən be badenəm bani ya daleeci na a daliici ga bade na kwaci ga kuzguzici ga bade, na kwaci ga kuzguzici ga bade, gə kuzguzici ga bade na kaka jlamə yau kwaya badew,